افضل انه اني اشتغب شغل ما احبه بس تجيلي فلوس هواية، لأن احس لمن تجيلي فلوس هواية اني راح اكدر اي اسوي بيهم هواية اشياء و ايضا يمكن يكون بلأمكاني انو اني اختار شغل ثاني احبه بس تجيلي فلوس.